Laha zaho zô ro handeha an-tomboky lavy lavitsy, ny raha handesiko agnatiny kitapo: manday aho rano, manday aho elo, satroky, manday koa nefany fanjava, manday aho hany.